Memo ademi mbru mu mi zu la ma a abmi ye mi zu lamo ayen bmo mi ya wo la mo amba mbre mi ya wa alawyen ada mi amba a klo ka mi mi zu la re la kpo kpu zeze mi kpo a kple ke tatbo a klo ki bga mi zu anan mi bmo aklo mi kpo kpla ki zaze mi kpo akple ke tatbo a klo ki a bga mi zu anan mi bmo aklo mi kpo kpla ki zaze bmo ayi whi oko ku mi su gogmo mi zzaa ko a kpo a algo ga ata da gi ri mi yi engla mi za gogwo a ayakta mi engla ma engla ba gogwo la bile a da eshi gogon zshi wo kunn shi gogwo inin ta ka lo mi hi ba ahen zga aggie kuk aant ba hen a su ba ahen mi zga agyi a taa heen a zu agbi ta ghee ta ko a sko ba yin ga a ta iyino ta yin wko asu shishi gogoo shik lo a kabasa mi awa laawgen ga ada abmi zu kpa mo nugen wowo akwa khi. mi ze wa wa ka yi ma awyen la ran gra bmo ga mi kpo ga mi zi ondan andan moanugen yeta agro akulu bmo mo mi kpo mi zu ondan ondan ge mi la ka moyi zuzu mo la aran mi esson ma sami lo a ran mi eson kishe ayen he zhgi za shga ara mo buki wa waye mi klo yi a bwa mi be lo bmo zuzu mo semi ma anan la gre buk shga ara waza waga ma kpo yakpla <hesitation> bmo m gakplaze waya waga bmo mi la kpo zuzu mi ka mo ananmi la anda mi za mi za mi ananmi as mi akpla arangre mi zu ka angy mi bzi onden mi suskw la ba andan mi kuku ki ge onden ye mi zu ka anana mi ga yi toka ga gi how mi ghon oran zu mi kamo amo mi ghon oran a kamo oba obma mi ghor oran ka moyi la toka lamo mo nima oba abim zu sosa ga gi toka sasa nga ome. Omasose mo nime aho ambo <hesitation> asko gi zshi ga agbe iyi ga gi gho oran ahma wo dolawyen la anda mi amba lo mi ya wo engla ga amgba engla la wo bom ga mi ba amgba engla ka an a shi amgba engla shi di mi bmo amba wo amgba engla how ga bwo ga mi ga fve liku ga mi bga lo obami mi bgs lo ga anyen gre fve linki lo a szhgi lo eshene mu zga ma asko mi di mi kpo do zuzu moonwyen hko kpo bmo ga mu ka o mi anda ni a klo mi bmo ga amba be engla aklo andan lo mo mi ka mi yen englo kho ma mi zu fou linkai bi mi kpi engla he mi ka wyen who zu like sha kpo ma mi kpo engla a ye he mi anyo yla kobogo a kyegu kuv an tra a mi fou liki bmo mi ka a ka mi how hmow m fou link bi mi kpo engla aa mi kpobmo mi hwi otomo bmo ha hu abo zuzu mi awo dodonn va are kpo engla abin ohangbre kami keyen shi awla shi di mi ga mi wa zuzu mi awo dodom zuzu mi. Esku gi a ka ma a fou lub ne kuk shi bmo zazu mu asa a pye as awla ma ebu mi gre ma morehuni ka mi a ka are la yoshipa akye mi mi ya aka zuzu mi awo dodon a ka are la yushapa hur mo ri a gi bmo ami ka shi an mi anyan klo zuzu mi sa morehumi da mo ka pye zezen ga zuzu mi a klo kuku zuzu awo bulama mi angykyu mi mi to zuzu mi a wo wdamo nwo ka la aka ada mu la ananmi a sa mi a da zuzu mu wo a ka he lo gda gi zuoso da ga oba dayi ga gi ye mo wyen bi bmi kuk da awo morewhi a a fve morehni hwo morehi ka awlama fve ka zeze zuzu gi ohagbre a ka gi ayikeng ga shi pya ke gi la wa ma zuzu a ba dewgen lo mi sko oba kye oye okpo kya mi gre zu ka ma hakani. Okaa mebo sko ko yi oado zuzu ami a kpo engla bmo tea mo ko mi mi kpo engla gbo aji a tno emba lo ga mo ga ohme mi ga mi engla gbo ari tno go hw a awyen la aw wa ma emba bla ba mo shi awla ma shi di mi bla ba mi kpo aji fyen be okplob ba areri lo mi kpo kole me gri engla bim ga ajo bo kpulu ba mo engla bwo dua lo ga mi sa kan ga la anda mi ba ka mi ga awo awyen lo nwo mo wula ma mi ka yi oshisi sha wo ga a hakka mi lo ahanghre shi obgo zida a kpu aryi la wo bmo abu maanwye ba la wo ga mi shi asko da mi wo da wyen bmo wo a ka mi he ga bmo zuzu a ka mi ga da anyo bmo kpo zuzu ban a ka mi ayen mi ko da awyen zu ka mi ombe ba a. Ga zuzu me anana gi kpo zuzu zemen zuzu sa mo rewhi aya ka pye uzu ya ba monicya zu pye pye sa moniky ayi mo se fve bmo are abze azu mo re asko aka more asko aka morewhi a klo ombogo a luagbe waya waya la orar g bow klo ombogo sha a ku buzus ka ma rebuchi a sama a kua agi ga morewhi a ka oko zeze bmo ari anan mi gi kpo zazu gi zuzu gi la asko a zu zezen a gi zuzu la sko ku sko aga abi kye ya ba abze ayen he lulu kuk ma anwyen bag ghon do bmo alo bi gi te manwyen bag ghon do bmo alo gi gi ta maanwyen bag gi foola kuk maanwyen bi gi fodo kuk ahangbre she ebaga sla ba zu ka lo mo anuye agi gi foda kuk ohangbre sla zga anden agi omba ba kuk da danghren sla zga a ebu gi wowo. Hogbren si oghgha esela bang zga kala gi kpla nha kyin ambogi kpo ngadagi ekpo okpla kyin ohen la anghre di ba hogbren shi oghgha esela bag he zga kagi mbo, gi a wo moarehwin leah kpo akpla la ranghren mbo uduku abze owokpo oghgha eselame lo dwo tnagah lo nga lo nga lesi ovhen vhen a ba oghgha esela me o o tsa nwo opyanpuan oghsha esela me lo o tsa nwo akplo ebimbze gno wo kpokpo ba lo esi da cwo kpo lombo a dwo otkpu ebi kyin mbo oghsha esela me lo otsa dwo owlama la ba thristi si ba oghgha esela me lo otsa dwo owlama la obu ubun otsa dwo owlama akpla la ah si mbzibzi aba ubin gi, gi la dzu moareliwin la afufu uchuku moa nan gi fulu uchuku moawyen gi fuluuchuku moashe gi fuluuchuku ubin gi uchuku da ubin gi ahogben aka ayikhen nga shi moarehwin dzedzetakpan dzache asidi ubin gi nga hogbren si moarehwin la asi owema ah ta ubin gima si moarehwn la asi ekhpo ubin gi dzedze nga si moarehwin la akpan gi eka lo ranghre asi di gi nga fi fulu ombaba mrye chuku moanan gi akpla nha kyin moa la kpo. Moanan gi akpla nha kyin ba moakpo, da hogbren si pyanpyan bn si zgama si owlama ban ta gi ma nga si ooghghaban zga ka la gi nga gi fulu hogbren ka gikhrengi nga mbzigi angyen a zho gi da gi kpo akpla la ranmoarehwn esson nga kpla la ran ubin he esson akpla mha la ran ba hogbren mbo klo akpla la ran hogbren mbo esson ba lo ya mbzi ubin gi. gi fulu ombaba aku ulu gir adnadne gi hogbren aka gi ayikbren nga sow lama bad azga kala gi siowlama ban zi azgagi eba mhakyin eba mha kyin bagi kpo eka utmu gi kpo hognren si owlamban azagi hogbren akpohwogi nga hogbren asi otaurii a da gi utmu nha gi kpo g wo moarehwin gi fwgi wo moarehwin la fulumbo ba gi ka owlama he lo mbo bmi nad da gi vhen gi veg ahogbren nga dna a si owlama ta gi ma, nga dna si a pyanpyan bag azga ubin gi si pyanpyan ban adasi ma eka lo ranghre si pyanpyan banazga ubin gi si pyanpyan bd zga akpla gi kpo gi eggon gi ba fulu nga da hogbren ka gi yikhren nga si otsuriiada gi akpla la gi kloakpla la gi kloubingi ba gi wo mahe.